Tɔ, npisɛ kɔ̄ nyaka la ngá kɔ̄ ipɛrɛ kɔ̄ ndɔ dzarave aga kɔ̄ azwa lukpɛ mɛ nɛ, agá ncóó ipɛrɛ kɔ̄ ndɔ dzarave kɔ̄ a zwa lukpɛ mɛ nɛ kɛ, ipɛrɛ ncuwɔ nla kɔ̄ n ma roba kɔ̄ n nan ijri a mazá kɔ̄ ngbuso adza runo, ipɛrɛ nɛ kɔ̄ n nann rugbɛ́ ipɛrɛ kɔ̄ la adzarave la gbuso rugbɛ́ la nroba wa, nkɔ̄ ɔ naa nɛ kɔ̄ ɔ nagbuso ba adzarunɔ, cwɛ niba nisuwɛ, n cwe niba nitɛngɔ̄, ɔ cwe niba murututu kɔ̄ yi dri, yi dri murututu ana cwe kici lo yi kɔ̄ yin maa gɔ za bɔ, ana kpɛ cwe kici loo yi kɔ̄ yin maa gɔ zabɔ, yi cwe munɔ dá kɛ na, nkɔ̄ la nkpi lo dɔ̄ bɔ kɔ̄ ikilikpo icɛnɛ zɛ́ dɛ́ isɛ wa, nkɔ̄ yi cwe murututu yin cwe munɔ yarɔ nayi ikilikpo nɛ tunu isisa blɛ yi cwe munɔ bɔ ɔrɔ kɔ̄ yin maagɔ kɛ ngbla adzarave kɔ̄ yi kɔ̄ a na naansɔ̄ zá sakɔ̄ yi kpɛlɛ za kafin kɔ̄ yin bɛ itsi tunu isisa kɔ̄ yi nayi nɛ inyɛ nɛ a ci, cɛ kɔ̄ yi nayi klaa ni cwen dzarunɔ nɛ nɛ, nkɔ̄ n cuwɔ ipɛrɛ nɛ dɛ kɔ̄ mnmalɛ azam. Madá, agalo kɔ̄ akpɛ dɔ bɔ nɛ kɛ ipɛrɛ kɔ̄ la dɔ̄ adzarave nɛ, lanala muza kɔ̄ la na wɔsɔ aswe yi na zhá muka kasi muzá kɔ̄ azɔ̄ nɛ kɔ̄ yi zwe mbɔ̄ sɛmɛ lucɔ kɔ̄, yi zwe mbɔ̄ sɛmɛ ata kɔ̄. Kɔ̄ yi ma agi-i-inu kɔ̄ yi shɔ̄ nkwalɛ zɔrɔ ghbo misɛlɛ a kisɛ nɛ kɔ̄ nkwalɛ a zɔrɔ naa kɔ̄ lukpɛ a muzā a shɔ̄ za nkwalɛ na, nkwalɛ a shɔ̄ kisi kwɛɛ mannyi kɔ̄ aswe kɔ̄ ba lo lukpɛ amuzā nɛ basi fɛfɛlɛ kɔ̄ yi ni kɛ yi gɔ nɛ, nkɔ̄ n cuwɔ ipɛrɛ kɔ̄ la dɔ̄ zɔrɔ agā ba nɛ nɛ azwa lukpɛ mɛ agalo madā kpɛ kɛ ipɛrɛ kɔ ladɔ̄ adzarave nɛ kɔ̄ la nyɛrubɛ̄ kɔ̄ yi ji aso, kɔ̄ yi na ji aso kɛ yi gɔ amuzi yi gɔ amuzhi nɛ kɔ̄ yi bɛ sɔnɔ kɔ̄ yi tā. Agā ba nɛ adɔ̄ agalo ipɛrɛ idzarave mɛ kɔ̄ n cuwɔ kɔ̄ mnmalɛ azam nɛ na, madā ncuwɔ kɔ̄ agalo dɔ̄ kɔ̄ ba rɔɔ kɛ la nala aso ipa kɔ̄ la nala aso ɔsɔ̄ inyɛnɛ dɛ̄ ipɛrɛ igbā kaa anaarɔ, asoo dɔ̄ zɔrɔ nɛ, kɔ̄ yi nayi naso kɔ̄ yi ma ma igbindi jɛlɛ najɛ ikpi, kɔ̄ yi jɛlɛ igbindi kɔ̄ yi ma kici kɔ̄ yi jɛlɛ igbindi kɔ̄ yi ma kici kɔ̄ yi nayi lucɔ kɔ̄ yi ma igbindi jɛnɛ kɔ̄ yi na pa aso ipɛrɛ kɔ̄ yi pa aso nɛ, ni ikpi kɔ̄ ba lo naso nɛ, ban dalansɔ̄ kɛ najɛ ba, ijɛ ajɛ ba kɛ kaa mijɛ̄ ba kɛ na, ban kɛ munɔ kɔ̄ ba zɔrɔ dalansɔ̄ naba ritre, ba pɔ̄ ba kɔ̄ yi ma igbindi jɛlɛ najɛba muna ipɛrɛ kɔ̄ ba dalansɔ̄ na ba nɛ okpi nama ozi ko kpi vlu na ma kucɔ majɛ niwara igbindi kɔ̄ a parɔ, kɔ̄ agbɛ kugbɛ yuwɔ ipɛrɛ kɔ̄ yi paaso bɛ kukwɛɛ. Icɛn kɔ̄ icɛn kɔ̄ yi ma igbindi jɛlɛ nɛ zá, kó yi wusɔ ikpi aba kɔ̄ ba-ba dɔ̄ sibi nɛ ɔsɔ̄ aban kɔ̄ ba dɔ gbanɔ iro nɛ, kɔ̄ yi dalansɔ̄ na yi nkpi icɛn kɔ̄ igbindi jɛlee nɛ kɔ̄ yiduba tɛ ablɛ gɔ bɛ kɔ̄ yi gɔ amizi nɛ gɔ kɔ̄ yi ma na sɔsɔ yi. Agá lɛɛ kɔ̄ nzɔrɔ ipɛrɛ nɛ ipɛrɛ idzarave mɛ kɔ̄ adɔ̄ zam <hesitation> ncuwɔ dɛ́ kɔ̄ mnmalɛ a zam nɛ kɛ na, ncuɔ ipɛrɛ kɔ̄ inyɛnɛ na ci kɔ̄ la nyɛ́ gbɛ itsi-itsi a minyɛ kɔ̄ la gɔ amazhugu, la pa amazhugu gbɛ itsi kɔ̄ la na sɔnɔ kɔ̄ la tá, ncuwɔ ipɛrɛ lo kɔ̄ la pa mazhugu lo, la na pa mazhugu nɛ nɛ kɔ̄ lan nasɔnɔ tɔ nɛ kɔ̄ nda mɛ kɔ̄ imɛ ɔsɔ̄ minyɛcɔ mɛ kɔ̄ ila nala nadrɔ to. Nnakɔ̄ la nala kɔ̄ la drɔ nɛ kɔ̄ ana dumu nda inɔ dɔ̄ drɔ la ipɛrɛ nɛ na, nɔ aya la bana ma mazhugu na ba kɔ̄ ba nasɔnɔ, nna kɔ̄ ba sɔnmɔ ba sɔnɔ ba blá muna kɔ̄ ba maa nzɛ nzɛ bɛ, tɔ mgbla adzarave wo ipɛrɛ kɔ̄ nda adɔ̄ drɔ la nɛ kɔ̄ ba ma mazhugu nɛ bɛ, nnwaa, mazhugu, nwá kɔ̄ ikɔ amuna la kɛ. Kɔ̄ nɔ nda mɛ akplaasi kɔ̄ anini muna nɛ kɔ̄ ba ma bɛ mazhugu nɛ kɔ̄ ba ma bɛ nɛ adɔ̄ nzɛ́ nzɛ́ inɔ dɔ̄ yuwɔ drɔ la nɛ kɔ̄ a kɔ̄ tɔ ng` kɔ̄ a ma saruwɔ̄ nɛ ilan kpɛ ta mazhugu muna, cɛ nnyin kɔ̄ la sɔnɔ la blá na kɔ̄ ila dɔ̄ tá nɛ, kɔ̄ ba ma nwanɛ ma nyana la maa nkɔ̄ ila klɔ idrɔ zá kɔ̄ ila kpɛlɛ zɔrɔ mazhugu nɛ sɔnɔ, kɔ̄ la na zɔrɔ mazhugu nɛ sɔnɔ kɔ̄ la tá. Tɔ, najimi kɔ̄ lan dzi tɔ nɛ, la dɔ̄ nɛ pa mazhugu nda mɛ kaa jɛrɛ la muzhugu kɔ̄ lan tá tɔ nɛ, a jɛrɛ la muzhugu kɔ̄ lan tá nɛɛ lan zɔrɔ lubɔ̄ lɛ tɔ nɛ? La adzarave nda yi a jɛrɛ yi agá nkɔ̄ yi nayi ɔsɔ̄ aya yi kɔ̄ yi nagɔ kɔ̄ yi tá zá, aya yi na drɔ kɔ̄ nda yi ajɛrɛ yi kɔ̄ yi ta yin saawa kɔ̄ ban na yaka nda yi nɛ kɔ̄ ajɛrɛ yi kɔ̄ yin tá nɛ, ama kucɔ imɛ dɔ̄ yɛkpo ba ipɛrɛ nɛ nanɛ nkɔ̄ ncuwɔ <hesitation> ipɛrɛ bɛ ma kɔ̄ la ni klɔ klɔ nɛ iya mɛlo kɔ̄ aa ma hyrá nɛ adrɛ kɔ̄ a sá nyrá mɛ nnya agá kɔ̄ ndrɛ kɔ̄ nzɔrɔ ipɛrɛ idzarave mɛ mɛ, nkɔ̄ nda ka nɛ, a da ka nɛ kɔ̄ ncuwɔ kɔ̄ a zamnmalɛ ipɛrɛ mɛ dɔ̄ ipɛ nnyi nzɔrɔ pɛnnyi ka ba minye nɛ na, kɔ̄ lakpɛ pa mazhugu kɔ̄ lan bɛsɔnɔ nɛ mɛn pisɛ kɔ̄ ntá mazhugu nɛ, kɔ̄ abɛrɛ kɔ̄ mazhugu nɛ, uwá mazhugu nda mɛ kɔ̄ ilan kpɛ tá mazhugu muna, nkɔ̄ ayɛ, ba duba lukpɛ a mazhugu nɛ, dumu lukpɛ mazhugu ablɛ dɔ̄ bɔ kɔ̄ alɔ nyɛzhe nɛ adɔ vuvlu-vuvlu dɛ́, nkɔ̄ ba duba mazhugu nɛ azaa kisis kplɔɔ mazhugu muna a lɔlɔ kpi blə lisi na, ba duba lukpɛ kɔ avuvlu nɛ de a lɔlɔ gvi blai wa azaa mazhugu na, t- ni ba mɛ zɔrɔ pɛ nnyi ka ba na nɛ bakɔ̄ nwoo a zaa kisi kplɔɔ mazhugu mna, dumu bagu kplɨ kɔ̄ ɔkpi blá inɔ dɔ̄ bɛ kplɔɔ mazhugu na kɔ̄ la kɔ̄ azaa kisi kplɔɔ mazhugu muna, kɔ̄ la ma sɔnɔ kɔ̄ la matá nɔ dza lo shɔ pɛ nnyi kɔ̄ inɔ gbɛ gbɛ cwe nimɛ na nɛ a zaa vukɔɔ ɔka nɛ muna inɔ kumaa aza daa ɔka lo muna cɛnnyi ibɔ? Inɔ pisɛ kɔ̄ mɛ tá tɔ naa kpɛ drɔɔ ko minyɛ nɛ pɛ mannyi kɔ̄ ba na daraamla mna. Nwá kó yarɔ lɛɛ nkó a bɛ nimɛ ɔsɔ̄ nyrá mɛ kɔ̄ a yaka nyrá mɛ kɔ̄ imɛ ipɛrɛ nɛ imɛ pɛ nnyi ka iba na, imɛ kɔ̄ mazhugu a kisis kplɔɔ mazhugu a lɔ kpiblá lisis ne. Nná nɛ ke, nkpɛ cuwɔ ipɛrɛ kɔ̄ ladɔ adzarave nɛ, kɔ̄ la drɛ kɔ̄ lo itsi ɔsɔ̄ nda mɛ nɛ, ipɛrɛ lo kɔ̄ nnɛrɛ bɛ kumru da nɛrɛ bɛ kumru da, wa, kɔ̄ nda mɛ kɔ̄ n yaka nda mɛ nkɔ̄ nda ibɔ̄ jɛ kɔ̄ nɛrɛ bɛ kumru da-nɛrɛ bɛ kɔ̄ kumru da? Ɔ mɛ kpɛ lɛn nɔ nda mɛ kɔ̄ a yaka mɛ kucɔ kɔ̄ mna, nkɔ̄ nɛrɛ nɛ ɔsɔ̄ kumru nɛ ba dɔ̄ niya bɛ? Kó nda mɛ a tutrɔ, nkó n cuwɔ ipɛrɛ nɛ agá ba adzarave kò a jɛm tutrɔ, n kpɛ cuwɔ ipɛrɛ lo kó la da nadzarave nɛ kó nda mɛ drɛ kó a ya kala kishisha, tɔ ipɛrɛ adzarave ipɛrɛ nɛ kó ba yuwɔ la didrɛ kó ba yaka la kishisha nwá kó npisɛ kó yaka la kishisha lo nɛ kishisha a nwana ɔsɔ̄ ijrifo kó ba yaka la ipɛrɛ nɛ nɛ kɔ̄ npisɛ kɔ̄ nda madá kó yi nini ipɛrɛ adzarave kó ga yaka la dɛ́ kɔ̄ a nɔ zwa lukpɛ mɛ ba kɔ̄ kishisha gɔ ijrifo nwá gɔ nwana isa lo kɔ̄ nwana ako ijrifo n nwanɛ nwoa nwá bɛ kɔ̄ iba naba rugbɛ́ kɔ̄ nɔ ijrifo agbi kɔ̄ ba na ba rugbɛ nna kó ba na ba rugbɛ́ nɛ.

Adɔ̄, atra ma nwana dɔ̄ nɛ ipɛrɛ kɔ̄ atra aci nɛ kɔ̄ ijrito adzi kuzɔ̄, nnakɔ̄ adzi kucɔ̄ nɛ kɔ̄ a duba kucɔ akici tɛ̄ zā nwana jɛ bɛ? Arɔ nwana, awusɔɔ nwana kɔ̄ a gbi mna-arɔ nwana a wusɔɔ nwana kɔ̄ agbi mna, kɔ̄ akpla asi kɔ̄ ani nwana shɔ̄ zhɛnglɛ rubɔ̄ kɔ̄ ajɛ kutrɔ akɔ̄ inɔ yaka nnwan kɔ̄ nnwa kū kuzɔ̄ kɔ̄ nwa tɔɔ kɔ̄ nnwa swa kici nnwāzanɛ nnwani nnwanɛ kaa shɔ̄ shɛnglɛ nɛ nnwā inɔ dza ijrifo inɔ karɔ akɔ̄ jɛinnyi kpege kɔ̄ inɔ sɛ kutrɔ lele-lele tɔ ipɛrɛ nwā nɛnɛ dɛ̄ kɔ̄ lazɔrɔ agā ba nɛ ipɛrɛ nɛ nɛ kɔ̄ ɔ ni ali nimɛ, ipɛrɛ nɛ kɔ̄ mɛ da nɛ mna kɔ̄ wɔ dɔ̄ wusɔ nzanɛ bɔ wɔni ni a nɛnɛ bɔ. Ipɛrɛ idzgrave kɔ̄ n cuwɔ dɛ̄ kɔ̄ ɔni mnmalɛ azā ɔsɔ̄ kutun kɔ̄ la zɔrɔ nɛ na ipɛrɛ nɛ kɔ̄ la nyɛ isɛ ipɛrɛ adzarave la nala kutuma mna mucɔ la ma wa ma yuwɔ kɔ̄ la kɔ̄ nala isɛ na, wɔn nyɛ kɔ̄ wɔ ma iyuwɔ ivama kɛ na, wɔ nyɛn kɔ̄ wɔ za ma iyuwɔ wa na ɔyuwɔ awɔ kofi kɔ̄ ɔjɛ isa ɔsɔ̄ mucɔ yi ikpini kɔ̄ yi nayi isɛ, nayi isɛ kɔ̄ ba na ba dza madɔ yi kɔ̄ yi yuwɔ n cuwɔ ipɛrɛ kɔ̄ mma mɛ ma a yuwɔ ma dza kɔ̄ dza a zhā wɔ̄ kɔ̄ ndamɛ akrɔ gā kɔ̄ nzɔrɔ ipɛrɛ kɔ̄ dza nɛ. Adɔ̄ bɔ̄ nɛ, ndɔ̄ kina kɔ̄ ba nda mɛ ama agiida ka anakɔ nɛ ama jɛ kɔ̄ a krɔ gā kɔ̄ ndɔ̄ da ɔsɔ̄ luco mɛ kɔ̄ nyuwɔɔ nɛ, tɔ ipɛrɛ nɛ lɔ kwɛ inɔ cwe nimɛ na mɛ pɛm <hesitation> ipɛrɛ kwe kɔ̄ mna ama kucɔ kɔ̄ nda mɛ akrɔ nɛ ajɛ kɔ̄ nbɛ ni kukpo kɔ̄ npɛ kutrɔ nwā kɔ̄ nsɛ ipɛrɛ dzarave mɛ nɛ, nkɔ̄ ncɔɔ agiiba kin ipɛrɛ idza rave mɛ nɛ ɔsɔ̄ iba kɔ̄ ncɔɔ nɛ kɔ̄ mmmalɛ azā kutun kɔ̄ dza dɔ̄ zhā wɔ̄ kɔ̄ mmamɛ dɔ̄ gugbono <hesitation> ndɔ̄ yaka lucɔ mɛ nkɔ̄ aye mbɔ̄ kɔ̄ a dɔ̄ zha wɔ̄? Inɔ zhā awɔ̄-wɔ̄ tɔ ndɔ̄ zɔrɔ dā kō akpɛ dusɔ̄, lukpɛ nɔ kɛ agā aana kɔ̄ ba dɔ̄ krɔ nɛ agā lɛɛ ipɛrɛ idza rave mɛ nwā kɔ̄ ntā kɔ̄ ntsen nɛ nzā tesen klɔɔ na na.